A sɨkɚ local government ndɚmon dai to sɚn <hesitation> han tɨna nzaa amma sɚn han kuma hɨn mɨ nza to hiu da <hesitation> hɨn dai ji manɚ njin to amma tsama gɨnɚ pakk tsa man gɨnɚ gere ngoli tsaman gɨnɚ humbutuɗi tsama gɨnɚ lugdɨra tsa man gɨne <hesitation> sɨki mari, tsaman gɨ nɚ <hesitation> hudu ɓwadɚ <hesitation> kwa lavaya <hesitation> pegin wukna <hesitation> dalechi <hesitation> wuro allaji ‘’to ha ba’’ sɚn messigi mɚm dɨggba a anɚɚ to sɚn nzɚ nogi sɚn nzɚ bagi diggbi kuma hɨn achi sɚn wakati ndagi achi dz hin nja gatɚ ko boye njin ko lekoɗi ko kuma ka po’o wo to achi Sen lokachi ndagɨ to walaginɚ a hagɚkin hɨna paa sa’wa nda kin to achi hɨkɨn ma mɨ shi a ɓii gɨ ko taɗa a ɓiigi directily amma a a a maanɚ ko kumato hɨhɨn ma kiha shi a biigi hinɚ pwa a sa’wa denafik hala makutin ku ma huɗgɨ nɚ ma kuti koma huɗgɨ nɚ ma kuti marove kuma bagɨna gɚkin to ndɨ marore dai hiya nɚhɚɚ marorem <hesitation> hiya kuban ‘’masɚ wa kɨrɚ dɨ won hɨcha hɨbya achim chim hɨbya hɨya hɨjaa <hesitation> marororɚung hɨya hɨjaa <hesitation> masaren hiya hɨjaa dɨvɚ.

San mapaki dzɨ dzɨkɨn a makaranta sɚ to achi sɚn dara to himina hwakɚ’ dara to hɨma rɚ ngga sɚ nzakɨn sɚ habɚchi to sɚ kɨrɚ di <hesitation> ɓwa sɚ sɚn shiɗɚ tɨne linɚ sɚn <hesitation> palwa palwa den a sɨkɚ nggɨ mɨndɚn gwadchi hoyen <hesitation> kangan shiwa ko shiwa nzan maɗuu zan madu du mɨnia tuchi mosɚm to sɚn ɗɨwon s n zalan sɚn kadih to sɚn ɓwakɨ sɚn <hesitation> sɚn udan ha marɚ ndɨ motan sɚ wurva <hesitation> Ndɨ motan ndagɚn jeri bangwa ɓari hono dara dala nave gesa bishwa bara nɨknɨk rɚgɚn ɓwanya hin bwanna masare kwama makutin zala dara kɨjarih marpakin sɚ nji ndɨ monkimɚum dzɨ lɨ machi sɚn nakon sɚn pɚkɚɗɚn sɚn holo ka holi hɨkin nji lɨmachi gɨrasamɨn a hoɗɚ ko kuma ka a A wuye to sɚn iyanngban sɚn patɨwon sɚn ɗekɚn sɚn hemin sɚn <hesitation> to hoɗɚ hoɗɚ dai ha shaa nyifɚ kokuma ya ɓan to lɨmo ku ma ha dzaa hiya ɚlɚ kobon kokuma hɨya nɚɚ kala dɨɗa <hesitation> lɚnɚ nɚɚ hiya ge ma barin kin a pɨru kobon to lɚngɨ mɨn dan nda mbi i ka kɨbo shin ka gbɚɗchi ka bɚnchi ka kɨtsa hoɗɚn ka kɨbo mota ka kɨbo machine ‘’kakaka nzɚ’’ ma yake famɚh achi famɚnn mɨ lɨba nggɨ farko nggɨ gɓɚk a gɚ shiri ka a wuyen to ya dzɨ a wuyen hɨya naha mɨye kyatsa wuyen Hɨya shi gɚ shiri ka lɨkaci to hɨmɚ ka <hesitation> tɨbɚ machi kɨrɚn ka nggosɚkɨh ka dɨrkikih a bii a hoɗɚ boye ka ɓarin nda nda asɚ shamɨn masɚ sha <hesitation> ka usa to hɨmɚ ka dzɨkih a shibiti ka ka naha doctar acha tasɚ rarangɚchi mɨndɚn hichi dza asibiti madih ka dzɨkɨn ka mbɚhɚ ujijin gatɚ nda kuma barin kuma ka dzkin kasɚ ziyara gatɚ achi sɚn masɨnoh ko ku ma maa rohu hɨcha gɚ daa hiya po’on hɨmɚ ka nyifkɨn ko dɨkɨdɨwa kokuma ndɨ fatɚn to <hesitation> hɨmɚ ka nyit ktin ka hɨmɚ ka dzɨkin a vinɚ dɨ adua kakaka ko ka ladi ko ku ma ka jumbwarɚ ko kuma ka laraba sɚka